पानी ओहके छानके शुद्ध कर्ना मेसिन ओहके पानी फिल्टर कहतियाँ । पानी शुद्ध पिए पर्ता यदि गन्दा पानी पिबोते गन्दा पानीले हमके अधिक्तम रोग लग्ना सम्भवना रहता तभिमार हम्रे पानी छानके पिना चाहि । पानीमे हमरे आँखी ले देखे नाई सिक्ना मेरके किटाणु रहतियाँ उहिमार ओहके हम्रे शुद्ध पारेक तहिन पानी फिल्टर करे पर्ता । पानी फिल्टर करेक तहिन सबति पहिले हमके पानी डारेक पर्ता फिल्टरमे आउ फिल्टर छानके शुद्ध पानी किल बाहिर लैता जउन हम्रे पिए लाइक रहता । पहिलेक मनै ते फिल्टर पानी फिल्टर नाई रहे तउ पथरा, आउ बालु आउ कुइला लैके पानी छानके पिएँ मुल आजकाल हरेक मेरके पानी फिल्टर मिल्ता जउन शुद्ध पानी बनैना काम कर्ता ।